Për me u përgatitë me kalu Azinë me këmbë, do të sigurohesha që kam pajisje të përshtatshme për kushte të ndryshme klimatike, si këpucë të fortë, veshje të përshtatshme si për ftohtin ashtu edhe për nxehtësinë ekstreme, dhe një tendë të lehtë por të qëndrueshme. Gjithashtu, do të planifikoja me kujdes rrugën, duke identifikuar zonat më të sigurta dhe burimet e ujit nëpër rrugë.